Peru pegua reta yepe jae guɨnoi jae indigena reta jare colina coloniale retano ïru tëtaguï yogueru vareta jare erei jaeko iya rete reta jae kuakotɨgua retano <hesitation> jare ouvi kotɨgui yogueru varetagui jare oyomboete reta jare jaereta guɨnoi mboromboete pachamamare jare ɨvɨre jare jaereta oyomboete reta